Hitaande deemil disuwit, nden tawi kulleeji ɗii ana naawi sanne. Faa hosini yoppinde kan jannde jaati. Kaa, ɗii yo wakkatiiji non jatorteeɗe ɓettiiɗi. <hesitation> So huunde ɓettiike tan ana haani muñeede.